Fangare ge, wange moi tora ge tagi yaino ua ge, fangare mangai pake kabaya se calana popo bato, maha sema koro bolo tagi yaino rasi, fangare pake celana gau coma pake kameja ma gia gau coma se spato.".